Jadi samua orang di dunia ini itu di dalam dong pe angan-angan dong pe pikiran dong pe harapan itu pasti ingin bahagia tapi keinginan bahagia itu menurut kita tidak mungkin kalu untuk mo raih kebahagiaan sepenuhnya karna di dalam kehidupan itu pasti ada lawan kata dari bahagia itu sedih jadi torang kalu mau mencapai kebahagiaan pasti harus ada sedih dulu seperti misalnya torang mau mencapai kesuksesan harus tong bersusah payah dulu begitu ya ya otomatis untuk sepenuhnya bahagia itu tidak mungkin harus ada sedihnya karna sedih itu menjadi pelengkap untuk kebahagiaan.